दीन में कम से कम दू बार करीब दो मिनट तक। फ्लूरोड टूठपोथ से बरस करल जाएच्छे बरस करेके। समय दात के रगडेला नहीं बलकी हाथो से सफाई। करल जाएच्छे जीब के भी सफाई उसी समय करल। चाहचे मुझ के साफ करेके लिए हाईड्रोजन पराक्साइड। के पानी में मिलाकर उकरा से इस्तेमाल करल जाएच्छे। आउ समय समय पर खुब पानी पीरल जाएच्छे सुगर फ्रीच। विगम के भी इस्तेमाल करल जाएच्छे ओयल पूलिंग करल। जाएच्छे इहे सबसे हाँ दात के सफाय करल जाएच्छे